Io zahay gasy fa indrindra zahay tanosy da tsy de manao fety loatsy nofa avy gny anniversera-tegna gny fitsingerenan'ny gny tao nateraha. Ah fa raha tokony ho izy aloha gn'antsoina hoe anniversera tonga fafatsy da avy eo abyyyy hava, tsy gny hava rehetra loatsy aloha fa mba vitsivitsy akeky mba evy eo magnotro miaraha ategna, mba misimisy fety kelikely atao eo, zava-m[p]isotro vitsivitsy na io mamy io na io mafana, samy mivetsivetsy miaraky misotro anigny. Misy gateau vitsivitsy kely, misy labozy vitsivitsy kely tsofy ho fagnamariha anizay andro zay. De zay.